komið þið sæl dúnalogn strekkingur og hundslappadrífa er meðal þess sem er til umfjöllunar á nýrri samsýningu hér í hafnarborg þar sem fimm listakonur takast á við samband manns og veðurs efni sem er mörgum hugleikið á

er mikið mikið fyrir form og ég vann þetta þannig að ég gúglaði extreme weather og fann myndir sem heilluðu mig svo horfði ég á þær alveg í klessu og reyndi að sjá formin og svo setti ég myndina frá mér og fór að klippa

niður form og búa til myndina eftir minni og það í myndinni sem var svona

fyrir mig fékk bláan lit það var sem sagt í desember á síðasta ári þá var auglýst eftir og veðrið er einhvern veginn við

erfitt að greina þar á milli ég er að vinna með svona hvernig veðrið hefur áhrif á okkur tilfinningalega þá

bæði hvernig við svona erum að reyna alltaf að setja einhverja merkingu í veðrið og lesa eitthvað í það hvernig það hefur svona áhrif á okkur líkamlega og okkar þannig að ég er

að nálgast þetta sem veðrið sem eitthvað ósýnilegt afl

verkið mitt heitir hæðir og lægðir og ég er að nálgast þetta

út frá tilfinningum versus veður hvernig við til að lýsa tilfinningum ég er með geðhvörf

svona út frá mínu persónulega og skoða sem sagt hæðir og lægðir þannig að

er bæði í veðri og andlega ég fór strax svolítið að hugsa um hvernig maður skýlir sér fyrir veðrinu og bara efnunum sem við tökum úr umhverfinu til að sem er þunnt og fullkomlega

eða þannig af því að þetta myndi aldrei halda neinu veðri vindurinn og regnið fer bara beint í gegn það fer kannski líka

að snúast um smæð mannsins gagnvart náttúruöflunum

eins og risastórt ský fyrir mér finnst mér veðrið vera eitthvað sem er svo miklu stærra en við sjálf og við erum alltaf einhvern veginn agnarsmá gagnvart því vildi hugsa um það og fór að hugsa um það í þessu ferli hvernig við ráðum ekkert við veður og hvernig það hefur áhrif á okkur og ég fór þá einhvern veginn til sólarinnar af því að hún hefur svo gígantísk áhrif á mín úr efni

silki og silki hefur

eiginleika hann er bæði svo næmur og einhvern veginn slæður mömmu þinnar í fataskápnum krumpaðar en

ofboðslega mikil fórn er ormurinn einhvern veginn sem deyr allt eitthvað sögulegt er yfirskrift ljósmyndasýningar Báru Kristinsdóttur hér í hafnarborg þar sem hún

verkstæði sem hefur yfirbragð gamalla og hverfandi tíma og verkfæra sem smátt og smátt týna gildi sínu ég byrjaði á þessu verkefni tvö þúsund og þrettán þegar ég álpaðist inn á verkstæði í Garðabæ og þeir höfðu smíðað fyrir mig hundagrind í bílinn minn þetta var einu sinni mannmargt verkstæði og ég fór að

horfa í kringum mig og spá í það hvað allt væri svona gamalt og þreytt og mig langaði svolítið að mynda þetta ég spurði Elías eiganda verkstæðisins hvort ég mætti það og hann sagði já já þú mátt alveg mynda hérna en þú mátt ekki mynda mig ég byrjaði eftir það að koma til þeirra reglulega og mynda verkstæðið þetta var

eins og þau eru nema þarna hafði tíminn staðið í stað og þeir höfðu kannski ekki fylgt nýjungum og öðru slíku heldur bara gerðu sitt á sinn hátt og allar vélarnar og svona voru svona voru svona þungar og massífar og þarna var engin tölva þeir tóku ekki við kreditkorti og pössuðu allt ég myndaði þarna hjá þeim alveg þangað til að verkstæðið hætti sem var tveimur árum seinna

þá kom ég þarna reglulega og drakk kaffi og spjallaði og og fékk fyrir rest

Elías og svo gerði

ég úr þessu lítið verkefni sem

ég tók líka vídeó á tímabilinu og það hefur verið sýnt nú þegar en allan tímann var ég á leiðinni að reyna að gera bók úr þessu og

að Elías skyldi ekki lifa það af en hann féll frá í fyrra að sjá bókina en honum fannst alltaf svolítið fyndið að ég ætlaði að gera bók með sér

og sínu verkstæði honum fannst það svolítið sérstakt að ég hefði áhuga á þessu ég byrja að mynda þegar hlutirnir eru enn þá á staðnum og fylgi þeim svo þangað til að

allt er farið veggirnir eru orðnir tómir og eftir eru bara ummerki um þessa menn maður fann bara fyrir steig til baka í tíma